mme mkpo emi nsinehede mma nditin nkam kini emi nduke ke mbine me ntiede ma mmowu akpa mkpo edo iko Abasi. mmama nditin iko Abasi eti eti kini emi mbinede mbine mmi o me ndude ma mmowu nkreketre ndireme nneme nsi iko Abasi mtep. oro ebede ntin iko. ntin iko mbana ndo. nyin nno mme item ekan abapado ndo ma mme mkpo enwen. mme mkpo nsinelude de mma nditin mbana edi oro. nnyun ntin mkpo ebi nko. ntatin nno mme owu ete ke owu ekededi eke ekumede ebi nsie abup iyekeme ufok Abasi ibup. mukemeke ebi ubup. umukemeke ufok Abasi ubup. umumyin ukemeke ufok Abasi ubup. ntak oro anan nsima ndinere owu ntin nte mma atin nne akpa nte ke matin iko Abasi matin iko abanade ndo. ntin iko ebin nyun ntin mme eten. item mbin ekem efuri. me sitim kpukpru oro